To mehukini nhyam blugot doha, afrayen pan kam nami hosted radum hoon deset down hai. Mee heba handiyam. Mee sofna pawala ho, keman me hefa, mehefa becho kali, mehefa ni. To mehefini semi wad dandiyam me loada. Don't load tini lawan.